Miɗon naftira be mota yasi kokuma mota lumo koh je haya nde vetipat nde go koh nde ɗiɗi. Ha leuru nii miɗon naftira be mai nde nyalɗe shappanɗe nai bo ɗo nyamana shede bana ujunere shappanɗe tati